نعم عندي ذكرى بزاف شابة على لعبه ككنت صغيرا، كان هديه مقدمه من بنت عمي أنا و إسمها شيراز و لا حاجه هكذا، هاذيك بنت العم مور العطله جات رايحا تولي لدارهم عطاتني بوبيا، بوبيا شابة بزاف عطاتهالي <hesitation> قعدت نلعب بيها هاذيك بوبيا كانت عزيزا عليا، وقيلا كانت مرا لولا لكانت عندي فيها بوبيا في حياتي كانت بسباب هاذيك شيرا لعطاتهالي مور العطله، بصح عندنا بزاف لعبات عندنا رولما، رولما هي <hesitation> هي لعبا مديورا فضل فريق تع دراري و رولو أرود معلاباليش كيفاش يخدموهم بصح كنا نستمتعو بيها، بصح هي لعبا لنتفكرها نيشان هي هاذي بوببا عندي ذكرى بزاف شابه.